Ţí bërëm manyëlan pëŋooy ngëwoorá ngëwoorá páaj de <hesitation> we. Á pëba bëŋooy akaka cí ngëleer këwasu, ngëleer këwas këbá bëŋooy <hesitation> ucí nátankërën, nákáy, nátankërën bá nákáy mëndi këka ngëleer këwas de ika ngëleer pajë uu pajë ná uloŋ.